ډیجیټل کمره د هغې کمرې څخه عبارت ده څې انځورونه په ډیجیټل شکل په خپل ،ا، ځان کې ځای په ځای کوي او د بهترنې، ښې دسیپلې د پاره کولای سو د دیټا کیبل په استفادې سره هغه که کمپیوټر ته انتقال کو او هلته یې هم وګورو.